ña ku kiti ka ra kuu sanari nùù taari tyi taku ntisi ka ra sanari nu sée ri isíari yanu taku ntisi nanu yanu intori nùù sée ri ra sii ri ra kintó tu kuatyi pali ka ra ntíaa kusa ri ka kasíari ka ntía kusari ka ra na kii yo in ntisi tyiva tya´yo nùù rika na sána ri nùù ri ka ra sa´ra na ta isini ti kuatyili ka ta´ku ti kanu ka kua´ri tute ri nùù ísiaa nùù nta kumía nu nuni ni ta´vi ka nu ra tani siniri sá ti tyiva ka ra sáni ntikuri kuari a ná sana tuuri nuuri ha koo ri takui ra sa´ra si taku ti tyiva´a ra siiri ka takui isía´ri ra saa ntiku ti kuatyili ka yanu intiari nta uvi uni kii sii´ri ka sa´ra tani kutuva ti kuatyi palika ra sa´ra tava yo ti nanu ka tyi tyíni sána ri Nuri ka tyi ni kutuva´ri tyi ntitu ra asu xintika ha ra sá taku tá ku tá´a kara sa satukunta síri ta yanu sakitanta mii ntú xintiki kuatyi ti siáa kuninta kutu va´a ri kutu ri ra ko´so kunityi ki ntaa ri ra kii nuu ri kua´ri kókuni so ri kuturi tyi ntíaa kutuva ri ka ña sa´nta hua kuanta kii nta xintiki ti tyi tyítu va´a ti tyi nni kuuna iku kuíaa tyitu ka ra sakita nta iiri iiri sakitanta si´ri ka ra sa´ra tika ra ixtá miriri ha kua´ri a´su kokuni ra ka kaka ri a´su ta taku ti tyi tyítu ha tyi sini va´a ri ntyi Kuri sini va´a ri ra sa´ra uu-m ika ra sa´na ri nuuri ka ñu´riri ka kua´ri ra sa kúu nta in kii uvi kii a nta uni kii sáa kunta síri nta ntyi kua kii kutuva miiri ya´ri numi kutu va ra ya+ ri nta ta sumana kutuva ri ra sa´ra kuu sa´na ri tyi kuu sanari nùù taari tyi ñaa-m tani kuuyo ná´a ta in ña kokuntani yo in ña kokutuva yo in ña ra na kaa´yo sina intyi sá´a ñayo tyi kokuntani kò´o sini na katye ra só só sa´u katyina sé ra ta kutuva yo ra sani kiti ha tyi sani ntítyiri sa´ni ña ntakanini ri sa´ni só míaa ña u-m ñaka hua sini yu uvi nta kiti ha Kuri sini yu ña sa´na ri nùù taa´ri tava yaa kua´ri ka nta kuumiri ka ra ya kuari ka sini tuá sana ri nùù taari riso ñá kuumi ra uvi ntaa núu ri ha Kuri siniyu ña sa´na ri nùù taari